<hesitation> Izy io moa zany sy voatery hoe gn'hena avao gne misy proteiny e fa magnano ako gn'olo vegetarien io zao o da legioma rehetra io da ahitagny proteiny ohatry magnano ako e brocolie io zao raha ohatry ka sy andrahoingy masaky be da misy proteiny evao koa io.